البلاصة اللي كنتمنى نمشي ليها هي دولة السعودية و خصوصا مكة المكرمة و المدينة المنورة غادي نحس باحساس روحاني جميل بزاف و غادي نزور القبر ديال الرسول صلى الله عليه و سلام و ديال الصحابة و غنعيش الاحداث اللي كنتمنى اني كون كنت فداك الزمان و غادي نكتشف بزاف تالاحوايج و غادي نتعرف عليهم غيعجبني الحال بزاف